Ekyindu ekyibuya ekyawangaminya kwisi ekyawangasoma ghuthaliwathahibwa nomundu kutse ghuthaliwathahya omundu, lyeriminya omundu oyo ngakanaghumisirizaya, iwaminya esyangesu esyomundu kundi akabya inamabiribya mundu eyaghukayikalha nayu, eyaghukayaghunza nayu emyaka nebiro binene. Kundi ghukabya ghukayathahya omundu mukabya imuwithe imwalhahika muthi omwanabi nomwandeke, paka ahamukendisyaholera. Neryo esyangesu nikyikulhu, nerighumisirizya lyomundu, nakyu nikyikulhu eriminya ghuthaliwathahibwa kwitsi ghuthali wathahya omundu kundi akabya inamabiribya mundu eyaghukendibya nayu erighunza obuthuku bunene. Omundu eyaghukindikalha nayu omwanyumba nguma, imwakolha obuli kyindu kyosi kyahaghuma.